لا أبداً أنا مبعرفش أزرع خالص، وعمري ما زرعت لا نباتات ولا أي ورد، ف يعني <hesitation> حتى مسمعتش <hesitation> عنه أي حاجة ولا حد من أصحابي يعرف الحاجات دي.